म्हारा तो इत्‍तो मोक्‍को पडयो कोनी इत्‍तो बार शहर जावना रो। ज्यादातर में तीन चार ही शहर गया था। भीमो जोधपुर है एक तो। एक है पाली। और एक हल्‍लो हल्‍लो तीन चार दिन उदयपुर भी गया था। कोई शहर में तू तीन चार महिना रेव था और कोई में अलग-अलग काम री वास्‍ता जवा। ब्याक लोग मन्नो जीव घणो ही रख्‍यो पर घणो ही घुमाया बा लोग।